آکٹوپس چِھ پنٕنۍ خیمہ واریاہن مقصدن خٲطرٕ استعمال کران، یتھ منز شٲمل چُھ: تحقیقات تہٕ گرفت کرٕنۍ، لفافہٕ کرُن تہٕ شکار، سفر تہٕ باقی۔